Ki námá miwó reshi miwó ákárá te ká equ lori emesheri loya mukúyótó <noise> miba miyi mó mípa <noise> eshi mi reye mu ushi mi ba miyi mó mitó osápúlí mi rewu mu ole mibi <noise> gyiqyi awoyi mire mú ɔse mimu ewoyi mi yimo mi gyi ebi <noise> mi kukizdé ba miweo reko gye gyi le noie to iqhi iyiotayi ɔnu miki wóma útú akú kuyoto ɔnu ulamawu eduma ishiwofó nɔwo múkúyoto ekó oyi mu kúyótó nɔwode ka womu kwoto ɔnu ulamawu ewu igbnɔiigyima iyi bɔkɔ umba etezu ozuzu le da kiyi yimo le bá duyilé ŋɔku ulɔyi dube bámá Uloyi de loyiwu legba iyi bɔ kɔ uba etezu bálá anizú bɔzɔyizule gbá bz` kimo le gbá bá kidu yile uqu unɔ ba nɔ zote kiwa ezú kiyimo emezu kilobo te lowa ezu kikama nɔwa ezu du nɔwa ezu duke ibázu mye eloyi zu nɔ ko wqba nɔwa ezu kyo eqba kya mate kuye ugu bɔkɔ kiyi kekele lelé aku egba mo. kiya ingyi bɔkɔ ki wá zuma bá aku egbale lá ki bczu iqbá kala kibá má mu kuye uqu bɔkɔ kiyelé bá inyeyin nose nɔwo ingyi rishaŋma ba ŋɔole reshi igyina ingina nɔgyi bɔkɔ nɔwyo bá nɔma te aku inayi nɔ dogiwomo kigayi mó ingyi rinaza bá wogilete bé miyelé inggyi linami bámi heogile ingyi miwogyi egyomo mi rimiwogyi mo, kumá ŋɔ wo reshi bá. nɔyi eduwomó iwomo móbá tó eme kizu mi liyi gyi má Kiwo kibe wmezutelá kishi ɔwezu emezu ɔbábá emezu ɔwezu amma inwanshi iyi bɔlo iyi be laba isheshi te loshi bo eduma iyi iwó kakizu bokima inyashi bahe ewu libzu móeduma iyimo bá eduma iyimo ɔquzu bá uyowu kuye uguna uquma ega uwukɔ kilo la ubá kube utekeyi úwú eyitu ka le lólo mu emezu iba kima inyashi bá uba ba lomá iyazu ogázu uwu bɔkɔ kilɔ iyi ɔlɔ iyi ɔpɔ bá unɔwu tó kekele uba aku enyi mó kizu ba izima iyashi ehe ba kiyi mu iwumate wewó iyifó ba amma uba bá oyizu ɔgyegyi oshizu bá aku ɔyezule be aku esheshi zule to amma kizu kiyi mu adua iwomo ukpo bá kiyewu mu ilema le te keyi kabɔmó keyi kabɔmó lerebo bá kabɔmale ukpó gba kile wule te keyizu la keshi she yimó ksamate keyi kabɔ mo awu keyi la keshi sheyi mo kiya inqyi ina ina kiyi kuye ingyi kinzu ba kima káá maté kiwo kiyi mu imamo kiyi mu ifya ma mo kuyezuba kúdúbomóhe kuye bakubo pepeyi iyi ba mi isoyi ehe inyi Kuye kubodé aku eza kuye uguuna una la kiba eza mu áyibala emezu bala eyezu te inyashi iyi ba kima yi mu kuye gyo kiryi lalumayi fyo to mu kuye ugu bɔko kibá kiyi mu qqule immene la kigye sú ituttúmo iyba kiyeyi mu itututmó mu mye ezhizu úkpoo kilewu tela mainyashi zu kala wuzu eyema la kiqyesu isheshi te kizu immene. libá ɔte ki tumo balesu kikire wa ba lesu kibé esu mó to ukpó enyi akú o-sheta bá apa kudále to kudá gyogu úkpó kiyewu mu ilemá te kitabá kima. enyi mu kuse zufyó muezhizu ele iyinn inna kima yimo ikaá mó ŋnii ŋmiyo kimayimo kimayimo arr emme kebo kizu kimayil kigyite kima yi kuye uguna uquna fyo la aku iboyi aku iyye moy zhela aku ibmoyi esheshi bála kima yile iyi kigyagyi bá la kima yile mu ezhile utekeyi zu unɔ bá ŋdtawu ammsa enyi le bala ezoma bala ubá ɔrala kuzu kuzu kuzu kuzu lo requ lora la ebonɔ bá yiyimu akɔ ba iyi inna inna innɔ goimá ozu uwu bɔkɔnɔshiwu momo te la ewo eduma eduma enyi kuma aku iyi ozu penyi mo bá akuye ele ba mi bwa luyi le